ارے میاں، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا نیو سِٹی میں ایک دم ایزی ہے۔ بس تھوڑا سمارٹ رہنا پڑتا، دیکھو سب سے پہلے میپ اور ایپ کا سین سمجھ لو۔ میٹرو، ٹرین یا کونسا روٹ کونسا سٹاپ تک آپ کوں جانا ہے پہلے ہی دیکھ لو۔ سمارٹ فون پر <hesitation> ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ٹائمنگ اور فیئر چیک کرنا تو بہت مشکل ہو جاتی۔ پھر ٹکٹ یا پاس کا سیٹ اَپ کرو، میٹرو کارڈ بناؤ، بس میں ٹوکن لو یا ٹرین میں ٹکٹ لے لو۔ آن لائن ٹکٹ، کیش بھی چلتا، بس آپ کے پاس رہنا چاہیے کہ ہاں آپ پی کر رہے ہو۔ جب اسٹیشن پہ سٹاپ آ جاتا تو وہاں پہ چیک کرو کہ پلیٹ فارم نمبر صحیح ہے یا نہیں، یا ٹرین کا نمبر صحیح ہے یا نہیں۔ اور ٹرائیول کے ٹائم ایک دم اویئر رہو، پاکٹ کا جو بھی ہے اچھے سے پکڑ کے رکھو، سیکیور رکھو۔ سیٹ ملے تو بیٹھ جاؤ، اور کراؤڈ ایریا میں ہو تو ہولڈ ٹائٹ۔ سٹاپ آنے پہ بیل یا بٹن دبا کے ڈرائیور کو بتاؤ، ورنہ مس ہو جاتا کبھی کبھی۔ مطلب سمپل ورڈز میں بولے تو پبلک ٹرانسپورٹ ایک دم شیئر رائیڈ ہے، سین ایسا ہے: میپ سمجھ کے روٹ ریڈی اور ٹائمنگ فالو، اور مست سیف ٹرائیول۔